أكثر زهرة أحبها الفل ، لونها جميل وشكلها جميل ورائحتها مرة جميلة، وإحنا صغار كان عندنا جيران يزرعونها في حوشهم، وكنت أحب شكلها مرة وأنا صغيرة، وما كنت أطيق أحد يقطعها.